انفضل إنه نكون الأكثر ذكاء، الشهرة يمكن تروح لكن الغاية يبقى معاك ويخليك قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة في الحياة، وطول ما انت ذكي تقدر تجيب الشهرة، تبجى شاطر في دراستك، تبجى حاجة كبيرة في البلاد وهيك شهرة بردو يعني.